Gny sport tian'olo hatao zao amy firenena misy anakahy de gny bôly foty, de ny beach soccer a, ny baskety, volley-bally, tenisy, ping pong regny.